نبي يكون عندنا القدرة على شفاء الأمراض هزا يكون من أفضل الأشياء لدينا، أما القدرة على قراءة العقول هذا لا يفردنا بأي شيء أخر، أما شفاء الأمراض فهذا أفضل شيء. هذا أفضل شيء يكون للبشرية جمعاء.